Bueno ya´a chi ee inteljente kua ja nami lusu ee te suni vilo chi somi inteligente kutu chi cualquier cosa te luego salate te kusida kuadite te somi ostuto karité somi te somi lusu chi suni listo xaa katí to su yua kuku ja kití ja listogatí vasa inka kití.